Yaani khodha Khan Kaa athin akha dhith Khan khodha yenen wonn birriaa khodan sahani ithathi chapaa hii ithathi bhakuli hii ithathi kijiko hiii ithathi lakha hii ithathi khamish hii ithathi won than woathin woth jibifthu sabbuni fudhethi bisan ghudio fudhethe dhitheee khulkhullesith chafuu ishin dhursaa khabdhu irra bafthaa malchafutun iraah bathethu wonn than safishetthe bisan khulkhulaan irra jisithe akhan dhub sagale bhukisen wonn ishii dhikenufenan ishi Sila ishia safi thathu fedheni